நன்மை. எளிதான வெளியீடு உணவு வலதுபுறமாக சறுக்குகிறது, சமையல் மற்றும் சுத்தம் செய்வதை ஒரு தென்றலாக ஆக்குகிறது. குறைந்த எண்ணெய் தேவை: நீங்கள் குறைந்த எண்ணெயுடன் அல்லது அது இல்லாமல் கூட சமைக்கலாம், இது ஆரோக்கியமானது. சுவையான உணவுகளுக்கு ஏற்றது: முட்டை, மீன், அப்பத்தை மற்றும் ஒட்டிக்கொள்ளும் பிற உணவுகளுக்கு ஏற்றது. பாதகம். மென்மையான பூச்சுகள் நான்-ஸ்டிக் பூச்சு அதிக வெப்பம் அல்லது உலோக பாத்திரங்களால் எளிதில் கீறப்படலாம் அல்லது சேதமடையலாம். வரையறுக்கப்பட்ட வெப்ப சகிப்புத்தன்மை சீரிங் போன்ற உயர் வெப்ப சமையல் முறைகளுக்கு ஏற்றது அல்ல. சுற்றுச்சூழல் கவலைகள்: சில பழைய அல்லாத குச்சி பூச்சுகள் சுகாதார கவலைகளை எழுப்பின, இருப்பினும் நவீனமானவை பொதுவாக பாதுகாப்பானவை.